'Ngo ro' ro'si si 'hiaj nej min bé ro'si nin' un sin nun ro'si, sani un si 'hiaj ni 'hiaj 'hiaj nej man 'ngo rosi ni 'hiaj nej ni a'nín rruhua 'ngo sarten, a'nin nej kin kasiti titin sinin nej rosi sisi rosi katsi min nin' asi ro'si mare, a'nin nej riñan hia'aj nin' 'ngo rosi katsi si 'hiaj nej min sisi bé ta a'nín nej, un rruhua kasiti ka'nin nej kwej kin nitinj ngwii a'nín kwej kin ngwii a'nín hiaju, taj nari' maan cha nej ni hiaj sij nitin ro'si ta bé ni nda ara nej nne riñanj, a'nín nej toj kwej lanchu bé ta min kanun ri'hia 'ngo rosi katsi 'ngo rosi mare, 'hiaj nej min si 'ngo si 'hiaj nej sisi bé ka' sinin titín nej man chuhua kasiti nitinj, nga kwej kin si nga hiaju bé ta ni utin' nej natsin ni utinj nej hia'aj hia'aj chunaj, bé ta ni a'nin nej riñanj kwenta chi'ní 'ngo 'ngo mole riñan 'ngo kantu, riñan 'ngo ta ni'ñanj rotsi mare nga 'ngo ro'si katsi.